Vôloagny indrindra môlô volagniny ho azy edy regny fisakafoangnana regny hôtely zany hoe zany anao milaza fo agnatiny hôtely, agnatin'ny lohana zany ha tsara dônko rô zany akao e dikan'izany anao zany mangala tahaka soa fianatra volangnin'olo zeo mangala tahaka zany hoe zany magnotagny le atan'olo regny ino fagnamboarana azy na ôhatra fa volagniko teo igny mizaha vidéo amin'ny fb zala na amy internet de atao magnaraka tsara.